A m'pias vestime ën manera propi semplice, ën paira dë jeans o velü <hesitation> 'na camiza d'solit a cuadrèt, culur trancui-i e specialment a m'pias duvrè la roba maron o blö